e re'en wural qa kinya' rib'ixiik <noise> jarpala' kin kin jarpala' kintzatz re niwaay pi iik' <noise> e re'en chi juyak kinya' che wuliib' mil quetzales te kinton kirb'aj lara' chuwan nichon kirantaj xa' <hesitation> be'elejeeb' q'iij xa' rana' wiib' jun mil quetzales xincho xinchomnek xinb'aj wa xa' b'elej lujuj q'iij kapanek jun mil pe pel jun chek lujuuj q'iij kirb'ana' kiib' mil quetzales re qawaay re iik' y kirajnan kapan jun iik' qaya' riwach dosmil quinientos qatzatza re qawaay pi jun iik' xaqara' li waal kikya'an cuatros cientos kikya' chikijunanal e jo'oob' ela' kichakan chaqan re kakila' qawuuj qajb'ek pi pe pe escusado rib'ixiik lola' qalaqa' asukar kiklaq' ni aceite, kiklaq' ni kinaq' kiklaq' <hesitation> fideos kiklaq' che kichakanb'aj pi qachan ela' kiklaq'a' lera' tons e re'en kinwilan li puwaq cha'nem rii' kira'na taj pene' xa' laj pene' xa' kinaq' katijan richi'iil e saq kinaq' rich'iil a richi'iil li ti'ej re aaq ke'el pi jun cincuenta quetzal ela' rajaal pi jun q'iij <noise> y wa kab'an akaltan xa' ixeb' libra akaltan kalaq'a' ya son r ya richoq'ab'aliil li puwaq la' ya son setenta y cinco quetzales kab'aj kinb'an nib'alam ti'ej chuwa'q kalaq'a' ki'ab' libra b'alam tie'ej setenta quetales kiib' libra qilan la' cher mod qa qana'n chiran laj kapuwa kira'na che jun iik' e ra'aj wural k'ot taq yak k'ot ritiempo xa' qalaq'a' qawaay aj jo'oob' aj k'o wural y ka kib'eek karlaq'a' o ya b'anam chek laj ak' e k'o pi taq nin taq tientan wural qaqe qakitzatza jun dosciendos cincuenta ela' qatzatza pi jun q'iij y wa qa'n cuenta ixeb' wult qaqlaq'an jarpala' ke'l pi jun iik' choom ke'el puwaq pi jun iik' choom ke'el qawaay. gracias a Dios ra'aj wural qaqalaq't más chetaq e qalaq'an re jun iik' li wiliib' wural kira'n qawaay e lara' kirilan chela' rikil qawaay kira'nan renejeel q'iij ela' qana'n kinb'aj poon chiwan rii' li puwaq chaneem rii' kirana'a taj kalaq' awaay kara'na taj la puwaq rajawxiik e ra'at kachomaj che la waay kab'aann re jun iik' re jun q'iij, ki'ab' q'iij, ixeb' q'iij, kijab' q'iij jo'oob' q'iij kapan jun semana e ra'at kawilan jarpala' katzatan pero si kib'eek li puwaq choom li puwaq kib'eek xu' la' ni tziij.